Gawai maroriyi en gəwlə oa a tomna tom antəm a bəybərə, gawni mororiyi ko a wawəwan maroriyi sulə a kən su maroriyi an ɓasi a yigi a kəsikən kirə pa ikən utə a sarkə sam ko enə bankə e gəwlə pa rəkal a kən sarkə ən aybə ən a salkənəga a la lan la yemsə a bə bən sə yal kuntirəpa gam nəkə niya mam re am kə oysə gərigə kən oysə a wawəwan salkəla a bay ban gur enə a linə ban nəkə banda ninni bam bəkə rəkal akan bay larəpa ninni e gəwləpa wanə daŋ a elə ən bansisi a wawəwan kamni dusə a yendə dusə enə an uni a kamə kam dusə rəkal kə nə ta tamure paga a esiri sə re sə a dələ marori yi dəlulu dusəre ay i elu ən bansisi ani bə likə gekə marori yi anibə a wawəwan bayni. To ban nəkə a wawəwan bayni marori yi a bay ban larəpa ikən u a dayshi nə wo a kəsərə wo səpa daŋsa a liyi a ninnirə bə kaw i daŋ a bay ban ma kpərbə kpən daga wo nə gbəyte nə nettə a bəybərə tatamu namunu ma daysi dan wəl ma kpərbə sə ma kəsəra sə wankan makina maroriyi mə yigi mə kəsərə sə re daŋsə i dəwdə ikən u i sarƙarə səwrə mala tangə ma awsu səre shikenan dankə ma i la tantə ən bi tan i wətənə anibə urbə maroriyi gekə urbə likə wanə pat nettə ari likətə maroriyi maroriyi maw ən ay danka a yedə namtə baylə ini som som som.